Adaladala mihintsy ilay olona ao ambadika ao an, tena mahita tenenina foana izy momba an'ahy, lazainy fa za hono be zesta be e, lazainy fa be vava hono aho, lazainy fa manambanimbany olona hono za nefa tsy tsy toetrako mihintsy izany zavatra teneniny amin''ahy izany fa mamorina fotsiny izy, izany hoe hanaratsiany an'ahy ilay izy dia lasa hoe izaho no manana an'izay toetra izay nefa tsy toetrako mihintsy izay fa izy no mamorina.